Un desatrancaol es un achiperri mu güenu pa desatrancal desagüis atrancaus. Enhunciona de horma mu simpli. El desatrancaol tie, en un cabu, un cachu guma con horma de copa o ventosa que se coloca sobri'l desagüi atrancau, i al hazel pressión i alegu soltal, la copa çuga tola mondicia del desagüi. La huerça de çugu puei sel lo tan huerti comu pa sacal un tapón de pelu, gordura o tamién otras mondicias qu'estén atacuñandu'l desagüi. D'esta horma, se puei... güelvi'l fruxu regulal del augua nel desagüi. Tamién los ai químicus, essus namas se precisa d'echá-lus nel desagüi i atúan solus.